Karezuha pigesi n boi ginisi lɔgerɔ puan la tuunɛ de la tu tara tu funini pɔɔsin gogo duma la su'ura bini.